اكيد رقم الهاتف الاول صفر، سبعه ،صفر ،صفر، خمسه، ثمانيه، واحد، واحد ،تسعه، سبعه ،ثلاثه ، رقم الهاتف الثاني تسعه، سته ،صفر، اثنين ،واحد، اربعه ثمانيه، واحد، واحد، ثلاثه ،تسعه